كنت هغير مصيري شوية يمكن وانا في أولى ثانوي اخترت الشعبة ادبي ممكن لو رجع بيا الزمن اختارها علمي تاني علشان علمي كلياته كتير جدا في امكانية لأنك تدخل كليات كتير بمجموعك على عكس ادبي كلياته محدودة شوية واوقات بحس ان انا كان نفسي ادخل طب فا لو رجع بيا الزمن هدخل علمي يعني.